dómsmálaráðherra útilokar ekki að dómarar verði settir tímabundið við Landsrétt eða

skipaðir til að vinna á málafjöldanum sem stendur hafi hún ekki miklar áhyggjur af

ríkisstjórn Grikklands féll í kosningum í landinu í dag stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn fær líklega hreinan meirihluta á þingi og boðar skattalækkanir eftir aðhaldsaðgerðir síðasta áratugar Landhelgisgæslunnar segir nýjar þyrlur breyta mjög miklu fyrir leitar og björgunarstörf og Gæslan sé nú vel búin sú seinni af tveimur nýjum þyrlum kom til landsins í gærkvöldi margfalt fleiri kolefnisjafna ferðalög sín nú en í fyrra fólk sem fréttastofa tók tali var þó alls ekki allt illa haldið af

bandaríska kvennalandsliðið varð í dag heimsmeistari í fótbolta í fjórða sinn með tvö til núll sigri á Hollendingum megan var valin besti leikmaður mótsins

dómsmálaráðherra segist eins og sakir standa ekki hafa miklar áhyggjur af því að málsmeðferðartími hjá Landsrétti lengist þegar fjórir dómarar af fimmtán eru ekki við störf hún segist ekki útiloka að

verði skipaðir til að vinna á

dómsmálaráðherra hafði frumkvæði að því í byrjun júní að spyrja Landsrétt um áhrif þess að fjórir dómarar sinntu ekki dómstörfum forseti Landsréttar svaraði að

héldi áfram að lengjast ef rétturinn væri ekki fullskipaður skrifstofustjóri Landsréttar svaraði að

myndi skapast innan skamms því ellefu dómarar hefðu ekki undan og tæp fimm hundruð mál yrðu óafgreidd um áramót það var fyrirséð að málsmeðferðartíminn myndi lengjast en svona akkúrat eins og sakir standa að þá að þá hef ég ekki alvarlegar áhyggjur af því stjórn dómstólasýslunnar bókaði um sama mál með mótatkvæði forseta

Landsréttar og lagði til að brugðist yrði við bráðavandanum með því að setja fjóra dómara til áramóta til þess þurftu viðkomandi dómarar að óska eftir launuðu leyfi á fundi með þeim tuttugasta og fimmta júní sögðust þeir ekki gera það að svo stöddu einhverjir þeirra munu þó vera að íhuga það fulltrúar dómstólasýslunnar áttu í kjölfarið fund með ráðherra það sem dómstólasýslan hefir viðrað er þessi fjölgun sem auðvitað hefur verið rædd áður það eru inngrip og ég hef ekki lokað á það kemur þá til leggja fram frumvarp sem myndi fjölga landsdóm tímabundið eða til lengri tíma ég er ekki tilbúin til að segja neitt til um það núna það er auðvitað ein þeirra leiða sem hefur verið til skoðunar frá byrjun það væri þá

til þess að vinna á

þeim málum sem hafa tekið lengri tíma heldur en ef það væru fimmtán ráðherra bíður eftir níunda september en þá skýrist hvort nefnd skipuð af

Mannréttindadómstólsins samþykkir ósk íslenska ríkisins endurskoði dóm dómstólsins sem dæmdi að skipun þáverandi dómsmálaráðherra á dómurum í Landsrétt færi í bága við annað hvort fallast þeir á að taka það fyrir eða ekki þannig að það eru þær tvær sviðsmyndir þá er spurning hvað hvað annað getur gerst í kjölfarið á því hugur dómarana fjögurra stendur til að koma aftur til starfa dóminn fyrir

gengu til þingkosninga í dag en boðað var til kosninga eftir að stjórnarflokkurinn

eins og þeim síðustu fyrir stífar aðhaldsaðgerðir alveg frá efnahagshruninu tvö þúsund og átta sem lék Grikki mjög grátt kjörstöðum var lokað klukkan fjögur og

benda til þess að stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn nýtt lýðræði verði stærstur og fái hreinan meirihluta á þingi

flokksins sagðist fyrr í dag ætla að rífa Grikkland upp úr kreppunni sem hefði ekki tekist síðustu ár Bjarni stjórnin

fallin samkvæmt eru komnar nýjar tölur það er búið að telja núna um þriðjung atkvæða og

þar sjáum við öruggan sigur nýs lýðræðis syriza hefur reyndar bætt aðeins við sig frá því sem við sjáum þarna eru með rúm þrjátíu prósent

stjórnarskipti fram undan og

hann virðist vera að ná meirihluta í þinginu þannig að það er fátt að fara að hindra hann í að framfylgja sinni stefnu en er ekki aðalástæðan að Grikkir eru bara komnir með nóg af

jújú og ábyggilega stjórnmálamenn líka þetta eru sjöttu þingkosningarnar

í Grikklandi hefur batinn bara verið svo hægur þeir eru lausir undan Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en skulda

margfalda landsframleiðslu atvinnuleysi er upp undir fjörutíu prósent hjá ungu fólki og það er krafan um

skattahækkanir voru hluti aðhaldsaðgerða stjórnvalda en þær gengu mjög nærri millistéttinni nýtt lýðræði boðar lægri skatta

sem hvetji til fjárfestinga og aukins hagvaxtar

í þinginu ætti að gera honum kleift að framfylgja þeirri stefnu búið er að endurnýja þyrluflota Landhelgisgæslunnar í bili en sú seinni af tveimur nýjum þyrlum er komin til landsins þær eru

til leitar og björgunar

vel útbúna nýju þyrlurnar eru

og koma í stað tveggja eldri

en fyrir á Gæslan eina þyrlu fyrri vélin t f kom til landsins í mars og í gær kom t f

þaðan sem flogið var til

Þórshafnar í Færeyjum og svo Hafnar í Hornafirði og loks lent í Reykjavík í gærkvöldi á heimasíðu Gæslunnar segir að þessar vélar færi Landhelgisgæsluna inn í nútímann fyrr en ráðgert var okkur vera með betri vélar meiri

ættu að skila okkur í meiri afkastagetu eru þær vel útbúnar til björgunarstarfa já þessar vélar eru sérstaklega hannaðar fyrir leit og björgun og eru mjög vel búnar fyrir

eru stærri en þær sem leystar eru af heildarþyngd eykst um tvö og hálft tonn

er klukkutíma meira og meiri flugdrægni og hægt er að bjarga fleirum í einu töluverð umræða varð vegna svona véla sem fórust að því að talið er vegna galla í gírkassa við fórum í gegnum þá umræðu mjög vel skoðuðum alla fleti á því máli og teljum að þau mál hafi verið leyst á farsælan hátt og

að svona endurtaki sig séu stjarnfræðilega litlar t f verður líklega tekin í notkun

þess má geta að síðar stendur til að fara í útboð og kaupa þrjár nýjar þyrlur fyrir Landhelgisgæsluna en Sigurður Heiðar segir að miðað við stöðuna núna sé Gæslan vel búin á heimsvísu já ég myndi telja það tugir þúsunda mótmæltu í Hong Kong í dag en þar hafa fjölmenn mótmæli staðið síðustu vikur það kom til milli mótmælenda og öryggislögreglu í miðborginni en mótmælin voru þó að mestu friðsöm fyrir viku réðst hópur mótmælenda inn í þinghúsið í Hong Kong og olli þar skemmdum en mótmælendur eru mjög ósáttir við afskipti kínverskra stjórnvalda af

fyrr í dag komu mótmælendur saman við landamærin og freistuðu þess að ná athygli kínverskra ferðamanna en lítið sem ekkert

er fjallað um mótmælin í kínverskum fjölmiðlum ráðgjafi um upplýsingarétt almennings hefur störf í forsætisráðuneytinu innan skamms honum er ætlað að veita upplýsingar innan úr stjórnkerfinu til fjölmiðla og almennings þeim að kostnaðarlausu forsætisráðherra vonast til þess að með þessu styttist boðleiðir og kærumálum hjá úrskurðarnefnd upplýsingamála fækki á síðustu sex árum hefur málafjöldi hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál tvöfaldast og

hefur lengst nefndinni hafa á þessum árum borist sjötíu og tvö

upp í hundrað fjörutíu og sex kærur á ári og hugsunin á bakvið þetta embætti er að þetta sé óháð embætti staðsett í forsætisráðuneytinu sem geti veitt bæði fjölmiðlum og almenningi ráðgjöf um það hvaða upplýsingar heyra undir upplýsingalög og hvernig sé best að leita þeirra við erum þá að vonast til þess að þetta nýja embætti geti í senn aukið aðgengi

að upplýsingum og orðið til þess að fækka málum sem enda hjá úrskurðarnefndinni þegar stjórnvöld eru í vafa um hvort veita beri aðgang að gögnum geta þau leitað til ráðgjafans og sýnt honum umbeðin gögn í trúnaði þetta getur nýst stjórnvöldum þar sem fáir eða engir lögfræðingar starfa og

kostnaðarsamt er að leita til sjálfstætt starfandi sérfræðinga með þessu er leitast við að koma í veg fyrir að

sé synjað til öryggis og látið á það reyna hvort beiðnin sé kærð til úrskurðarnefndar kolefnisjöfnun og svokallað

er á hvers manns vörum þessi misserin og æ fleiri kolefnisjafna nú ferðir sínar

af samviskubiti vegna ferðalaga sumarfríum fylgja yfirleitt ferðalög sem fara illa saman við vitundarvakningu í loftslagsmálum

fyrir þá sem búa á eyju bæði Kolviður og

merkja mikla aukningu í kolefnisjöfnun eftir að fólk fór að skipuleggja sumarfríið forsvarsmenn Kolviðar segja að hátt í fjögur hundruð einstaklingar hafi kolefnisjafnað ferðir sínar á síðustu tveimur mánuðum allt árið í fyrra voru þeir sextíu kolviður er því til að gróðursetja að minnsta kosti tvö hundruð þúsund trjáplöntur á þessu ári þá finnur fyrir auknum áhuga hjá landeigendum og þeim sem vilja kolefnisjafna flugferðir sínar en hvað segir fólk á förnum vegi ég er ekki búinn að ákveða hvort ég fer hringinn eða ég bara geri það á leiðinni ætlaru að kolefnisjafna þessa ferð ég hef nú verið linur í því hingað til en

ég er spurður lofa því að gróðursetja tré á Fljótsdalshéraði mér finnst ekki að fólk eigi að láta sér líða illa í rauninni heldur bara gera það sem það getur það hjálpar ekkert að líða illa við verðum að gera eitthvað í því að minnka flug og flugferðir já ég hugsa mikið um það þetta hrjáir mig ekkert en ég velti þessu mikið fyrir mér þegar ég er að ferðast hefur þú kolefnisjafnað ferðirnar þínar nei ætlar þú að kolefnisjafna sumarfríið þitt ég hef ekki hugmynd

var í dag boðið í ferðalag rúmlega hálfa öld aftur í tímann til fimmta og sjötta áratugarins starfsfólk safnsins klæddist fatnaði tímabilsins og gestir gátu fengið hollráð um hvernig best er að hirða um

það mátti líka láta greiða sér í takt við tíðarandann og svo var þarna spákona og þaðan kom þessi sáttur

menn létu sverðin tala á írskum dögum á Akranesi sem lauk í dag aðrir létu helgina líða úr sér í heitri laug hér á Akranesi

það hefur allt farið vel fram já það

búið að vera virkilega skemmtilegt dagskráin hélt svo áfram í dag og hér

sem vildu ekki sleppa takinu af hvað var skemmtilegast um helgina að fara

einhverjir eru væntanlega að tínast í borgina eftir bæjarhátíðir helgarinnar er umferðin farin að þyngjast já hún er farin að gera það í samtölum okkar við lögregluna

hefur komið fram að umferðin það sé bíll við bíl

flýta sér hægt en við höldum áfram að fylgjast með og segjum frá því

á Spáni í dag hlaupið er fyrir löngu orðið heimsfrægt en heimamenn og gestir hlaupa með nautunum um götur borgarinnar á hverjum morgni þessa vikuna hlaupið er umdeilt en það er hluti San hátíðarinnar sem var sett í gær það hefur þó ekki orðið til þess að draga úr vinsældunum en búist er við að um milljón ferðamenn heimsæki borgina á meðan hátíðin stendur hefðin er meira en aldargömul en sextán hafa látið lífið frá því fyrst var hlaupið árið nítján hundruð og ellefu þeir sem voru í dag voru fluttir á sjúkrahús og einn þeirra er alvarlega slasaður von er á nokkur hundruð kílóa

og ræktandinn sjálfur orðaði það það eru örfáar vikur og dagar í

í gróðurhúsinu á Svanshóli í Bjarnarfirði á Ströndum elstu trén geta gefið mér meðaltalið

fimmtán kíló á tré hér vaxa

síðustu ár verið að færa mig út í kirsuber því þau eru bara einstaklega góð og þægileg að rækta í svona gróðurhúsum þetta er ekki upphitað gróðurhús þetta er bara með þunnum

finnur segir að aðallega þurfi skjól rými áhuga og ögn af umhyggju til ræktunarinnar svo er hann með til að frjóvga blómin fyrstu árin þegar ég var með

pensil að leika býflugu þá uppgötvaðist strax hversu mikið starf þetta er ræktunin er áhugamál sem vatt upp

á fimmta tug og hleypur á hundruðum kílóa berin eru borðuð á bænum en líka seld í næsta nágrenni og sultuð en svo er náttúrulega draumurinn að reyna að koma þessu víðar því þetta er innflutt frá heitari löndum mér finnst þessi bragðmeiri og má ekki gleyma því að þetta er ræktað á hjara veraldar norður á Ströndum

að veðri eftir heiðríkju um landið sunnan og vestanvert í dag er heldur þyngra yfir kortunum hvað varðar morgundaginn skýjað verður að mestu og má reikna með skúrum í flestum landshlutum hitastig verður að sama skapi nokkru lægra á morgun eða á bilinu tíu til fimmtán stig Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfur morgundagsins og næstu daga hér rétt á eftir heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta lauk í Frakklandi í dag fjallað verður um úrslitaleikinn í íþróttafréttum hér

spennan var mikil fyrir úrslitaleik h m í

í dag ríkjandi heimsmeistarar í liði Bandaríkjanna og ríkjandi Evrópumeistarar í liði Hollands börðust um titilinn flottir sprettir sáust á Íslandsmótinu í hestaíþróttum í Víðidal um helgina og við komum við á Íslandsmóti fatlaðra í frjálsum íþróttum mótinu í tennis og víðar íþróttir hér strax eftir fréttir dómsmálaráðherra útilokar ekki að dómarar verði settir

tímabundið við Landsrétt eða

skipaðir til að vinna á málafjöldanum

ríkisstjórn Grikklands féll í kosningum í landinu í dag stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn fær líklega hreinan meirihluta á þingi og boðar skattalækkanir eftir aðhaldsaðgerðir síðasta áratugar Landhelgisgæslunnar segir nýjar þyrlur breyta mjög miklu fyrir leitar og björgunarstörf og Gæslan sé nú vel búin sú seinni af tveimur nýjum þyrlum kom til landsins í gærkvöldi margfalt fleiri kolefnisjafna ferðalög sín nú en í fyrra fólk sem fréttastofa tók tali var þó alls ekki allt illa haldið af

þessum fréttatíma er lokið

í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina